Ki keny ko ki cham kemeng'ech kokicham kemwoywech atindonok, atindonik chotok ko kikinetee kineteech sikik ateptop petushiek chikipa chikipa kukoishek chikipa keny, ako king'emwawech ne <hesitation> kemwawech atindonik chotok, kokitaretech kitekeech akoi sai kotokotekeki amu king'omwaun atindot nekipo tyondo ne uu peliot akot nepo kipleng'wet, konetin kole sapos ketepi kouni, akokora, koki kicham komwa kemwaywech sait nepo kemboi, koya kepwaten nge keleen sapos itepii atepto ne uni. akuni kotareti piich eng' yotok, ng'atindonik chotok apwaten piik chekipo keny amu ipwati ng'iyai kiy kole. ipwat kole mayai kuni, ko ng'iyai kuno komii chekararan ako mii cheyaach ko sapos isuup kei ne kararan.